Manahakanizao moa Ñy mombamomba ny Ñy toetsy ny ñ'andro an'ôsitiraly añy: Misy ñy toetr'andro torôpikaly aminy ñy faritsy avaratsy zay, misy ñy toetr'andro savana aminy ñy faritsy antiñana noho añivo eo, misy ñy toetr'andro mediteraniany aminy ñy fartsy antimo, misy koa ñy toetr'andro ôseany aminy ñy faritsy andrefa noho ñy faritsy antimo andrefa.